Muã kie gbúu samaã a kɛe, samaã la kpɛe komu senje mbɛ a ma, mbɛ naã jikpándiɛ mi. Na na jikpándi mɛɛ mie mbɛ naã nimini fumuɛ saŋ mbɛ a kɛ a lɔ. Mbɛ nimini fumu mɛ nu saŋ naã mbɛ a kɛ a lɔ mbɛ a mi, na a mie ŋ lɔi kpɛyaa. Ŋ ndɔ a kpɛyae, kiaki taŋ a kɔ fɛlaa ma, tée lɔ mɛ nu wɛɛ, kɛ muã really wɛ muĩ muã lɔŋ feŋɛ mɛsɛ nu kpao. Hiŋi nyíɛ bɛ mu boowɔ, kɔɔ bɛ mu boowɔ, túu bɛ mu boowɔ, kɛ muã mɛi wɛ muĩ lɔŋfeŋ mu lɔŋ nda, kɛ muã lɔŋ wɛ muĩ bóó mu lɔŋ nda, hińi kpɔndɔ mu, kɛ muã mɛi. Kɛ na musuɛ a kpáa wa taa la, ai lɔŋfeŋ mɛnu kpao, aa kpaoe kiaki náaniɛ ma ɔɔ kiaki soouɛ ma, ai lɔŋfeŋ mɛnu taa, a bande a táa kɛ muã lɔŋfeŋ mɛnu lɔŋ. Muã a léŋ lɔŋnde, ŋgae ŋ taa léŋ lɔŋnde mbɛ a léŋ sii. Muã tae muã sɛie jɛma muã nae kiaki soŋsakpáa ma. kɛ na a lɔŋ, muĩ tona suɔ wa haã lii jɛma siɛɔ wɛ muĩ muã fɛɛ nu kɛa, muĩ muã mɛɛmɛɛ soŋ lɔ fɛɛa, muã bhii mae, jɛmaã a tae wɛ jáa, lifiɛ a tae jáa, klaki taŋ a kɔ fɛlaa nu ma kɛ muã loŋ muã sa.